Don olare elenu bere okone bari den, bari nah babechuey ekayo wenso obari. sobe egbo egbo orari airoo oku-otonyo bari. Oka ka obari ko obari wanenu kai obari ko obari obariwanenu ochu yime chureyen. takara ayon a tinpun oka paran pee anu rah deye. Tinkere adey timoko tor. Sowabo nsewine, oka baramu dein ba bae chuwe re kara ame otor nsan reke nah see otor chara chun okai geranu etiende. Egeta aleru dare yeru ni rake den rakor derea rakor gbin atinbolo dera ageta aleru. Yime geta but obari akeseru ko dein oberekun chan yo, kor oberekun nanayo wey deen anu gbin a tinboloo kore nne kere nnona.